Pour dem university bi xale ak mag, dem university bi moo nekka pour nga dem nga jànga, nga xam nguur bi lan la war a waral, govern bi lan la war a def <noise> ak nga xam dëkk bi lan nga si war a def ak lan nga war a bàyyi. Pour jàng la daal, yokk si xam-xam loolu mooy pour xale ak mag yëpp njëriñu university bi, pour dem university loolu mooy seen loolu mooy njëriñu university. Pour jàng ñëw pour jàngale xale yi tamit lii ak lii nga war a def loolu la.